बाइकके बाद दोसर कौनो चिज बाटे जौन हम्रा मन परैये हम्रा निमन लगैये त उ कार होगेल । जैसे कि सबसे पहिले हम्रा त उइहे बाइक निमन लगैये । बाइक महँग महँग बाइक होगेल आब जैसे कि कावासाकी होगेल, दुकाटी होगेल, बुलेट होगेल, एम्टी फिफ्टीन होगेल इ बाइक सब हम्रा बरी मन परैये । आ इसबके बाद कौनो मन परैये त हम्रा जीप मन परैये । जीपमे चाही कार मन परैये। आ कारमे जैसे कि ल्यामबोरगिनी सब होगेल, उइहे बुगाटि होगेल ,आ इहे हमनीके आरो डस्टर जीप सब होगेल । इहे जीप सब रहैये बरी मन परैये । आ टाल ब्रांड रहैये जीप सबके आ बाइक सबके त, केतना केतना ब्रांड रहैये । बेदेशी ब्रांड रहैये देशी ब्रांड रहैये, आ इहे जीप सबमे त आब एगो ठाउसे दोसर ठाउ जाएके लागि एकर इस्तमाल करैये । आ बरी इ अथि रहैये आराम दाएक रहैये । आ जीप सब त महँग रहैये बाइक सबके अथिमे तुल्नामे। उइहेला जीप सब किनेला हमनीके बेसी पैसा कमाएके परैये । आ हम्रो मन बाटे सपना बाटे कि हमहू एक दिन बर्का होम आ बेसी पैसा कमाम त एगो निमन जीप किनम, आ उ जीपमे हमनीके अपन परिवारके बैठाम आ घुमाम ठाउ ठाउ इहे हमर सपना बाटे ।